onko teillä muuta etunimeä kuin tämä Aino
Matilda Matilda

kuulkaa jos vähän muistellaan sitä joulun viettoa vanhaan aikaan niin koska se aletiin niin kuin joulun valmistelu
se tehtiin Tuomaan päivä aikaan tuo - sahtia olutta niin kuin sanottiin tai oltta oikein ja siitä sitten no varikoista äiti teki sitten kanssa aina että ruisjauhoja pantiin ja imellettiin sitä joululimppua semmoista livekalat pantiin tuhkaan likoamaan sitten ja siitä ne pestiin sitten kun ne oli tarpeeksi lionneet ja aina kun puhtaassa vedessä niitä pidettiin ja jäädytettiin sitten että ne oli sitten kanssa käyttökelpoisia jouluaattona ei vieraita meilläkään äiti eikä isä muuta kuin vanhukset kutsuttiin kun äidin tuon isän vanhukset olivat tuossa vanhojen puolella niin ne oli sitten - jouluillallisella mutta ei muuten vieraita ollut
oletteko olutta tehnyt
olen montakin kertaa
no puhukaas se oikein tarkalleen
se oluenteko no tässä juuri selvitin sitä sinne jotka aina - kaikkia tietoja multa kysyy niin tuota pannaan vesi kuumiamaan ensi ja sitten kun katselee sitä siinä padassa niin se tulee saviseksi se vesi sanotaan että ensi kerran saveavaa se vesi no sitten kun se on seisattaa välillä se tulee kirkkaaksi ja siitä silloin kun se on ensi kerran saveavaa niin kastellaan sitten kun pannaan imeliä ja ohramaltaita mutta meilläkin tehtiin aina niitä itse ei niitä kaupasta ostettu niin sitten kun se vesi rupeaa toisen kerran saveavaa niin taas pistetään siihen - tiinuun sitten sitä no kun se tuota on taas hetken aikaa ja sitten kun se rupeaa kiehumaan oikein että se pomppaa niin sitten se laitetaan aina aina vain niin paljon kuin sitä tarvitaan ja sitten kun se on kiehunut siinä tai tullut se tiinu täyteen tai niin minkä verran sitä nyt tarvittiin mutta tiinullinenhan täälläkin kun oli paljon väkeä sitten laitettiin kuurna sitten semmoinen jonka kuvan tässä minullekin juuri sieltä lähettivät että minä taas selvitin sitä - siihen pantiin partuset sitten semmoiset pienet nappulat näin päin sitten koivuisia pulikoita ne oli partusia ja sen päälle pantiin sitten rukiin olkia ja sen päälle katajia ja siihen päälle ajettiin se mäski sitten joka oli sillä kuumilla vesillä haudutettu se imelä mäski sitten että se juoksi sieltä saaviin sitten ja sitten kun se kiehunut kiehui niin sitten vietiin pois ja pantiin sitten kun se jäähtyi niin siihen pantiin sitten hiivaa ja käytettiin se vähäisen sitten mutta ei saa kuumana käyttää se tuli semmoista häältynyttä niin kuin sanottiin se sillä lailla sitä tehtiin mutta ei sitä juuri sitten tehtykään muuta kuin pyhäinpäiväksi ja jouluksi ja leikkuuseen rukiinleikkuuseen
no sitten se pantiin tynnyriin
niin tynnyriin ja se varitettiin se tynnyri ensin katajavesillä kovasti että se vain oli oikein hyvä kyllähän se hyvää oli
no pysyikö se siellä tynnyrissä hengessään
se pantiin henki kiinni taikinalla tukittiin se suntin läpi niin kuin sanottiin ruistaikina tehtiin se josta se sinne oli pistetty no siinä oli henkuri sitten siinä tynnyrissä tuossa - joka avattiin että sieltä alhaalta sitten laskettiin väljähtynyt se olisi muuten jos ei olisi - jos ei sitä niin tiiviisti tukittu rotat vielä kun tuppasi kalvamaan siitä tynnyrin päältä sen taikina niin siihen tuhkaa raputettiin niin ei rotat mennyt sitten
no tehtiinkö sitä olutta niin kuin vahvempaa ja
ei kyllä se oli kaikki samanlaista että ei sitä monenlaista tehty mutta kun pani enemmän ainetta niin se tuli tukevampaa ja jos pani vähän ainetta niin se tuli huonompaa
no kuinka paljon siihen tarvittiin aineita
en minä sitä määrää muista mutta tuolla on Lyylillä vielä nytkin se vakka semmoisen mykkämiehen tekemä vakka niin on se aika iso tuommoinen noin - jonka täytyinen sitten aina niin äiti toi ja minäkin toin sitten kun minä taas rupesin tekee siihen mitä sitä nyt kaksi kolme saavillista sitten tuli tuommoista saavillista jotka on tämmöisiä isoja joku akka sanoi sitten että kun täälläkin kun minä tein kerran leikkuuseen niin sanoi että kyllä se on niin hyvää että huulet yhteen napsahtelee sanoi
no kuinkas niitä varikoisia tehtiin
se tehtiin kanssa sillä lailla imeltämällä se taikina siihen pantiin kanssa vähän imeläjauhoja ja ruisjauhoja ja sitten pantiin ohrajauhojakin kyllä sitä mitä ne sanoo nyt imelälimppua se on nyt sitten kun ne puhuu tuolla mutta sitten se tuota ja perunalimppua tehtiin se imeltyi vielä paremmin sitten kun perunat kuorittiin ja keitettiin ja siihen sitten pantiin imeltymään niitä jauhoja mutta se se oli semmoinen sitten että kun se ehtoolla vastattiin sitten kun se kesti niin tavattoman kauan se nousu niin aamulla sitten sitä vasta sai kun se kaksi kertaa vastattiin niin kuin alustaa niin kuin ne sanoo nykyään mutta minä puhun vanhanaikaisesti
puhutaan vain vanhan ajan tavalla eikä
niin niin
eikä teidän tarvitse selittää niitä
niin niin ei ja sitten tuota niin kovaa se sitten tarvitsi vastata että se että ei että se olikin sitten kovassa minä tuolla Valkeajoellakin sitten miniänä ollessani kun emäntä oli jo vanhempi ihminen niin sanoi että kyllä sinä saatkin vastata tuon varikoistaikinan ja kyllähän se sitten tulikin se tulee sen parempaa jonka kovemmasti sitä vastaa ja sitten ne oli kanssa sitten että ei niitä auttanut tehdä - pitkään ennen joulun että ne pysyi semmoisena tuoreena sitten
missä niitä pidettiin
tavallisesti äiti ja niin kuin minäkin sitten niin ruislaariin tuonne makasiiniin tai makasiini oli ennen tuolla ei se ollut kuin tuossa nyt niin ruislaariin kun kuivia riihikuivia rukiita oli niin ne pysyi siellä niin kauhean nahkeana ja hyvinä että sitten jouluaattona kyllä niitä nyt maistettiin ennemmästikin mutta jouluaattona sitten tuotiin
no mitä muuta ruokia tehtiin jouluksi
no sitä sitten nyt oli - räätikkälaatikkoa ja perunalaatikkoa ja kun syksyllä jo palvattiin nuo kuivatlihat niin kuin ennen sanottiin lehmänlihat ja lampaanlihat niin sitä saunapalvua lihaa oli sitten ja sianlihat keitettiin sitten kyllä kun se sika tapettiin satakiloinen ja semmoinen aina täälläkin äidilläkin ja niin siitä oli sitten aina no ne livekalat se oli tärkeä paikka
no kuinkas ne
kun niitä sai kyllä niissä iso työ oli mutta kyllähän se sitten hyvääkin oli mutta kyllä muutamat miehet sanoi että ei siitä ole mitään ruoan apua mutta totta kai siitä oli kun ne kuivia kaloja semmoisia ja kun ne sitten ensin pantiin likoon vähäisen veteen ja sitten pantiin koivun tuhkaa vuorotellen astiaan niitä kalan kappaleita ja sitä tuhkaa ja vettä päälle ja kun niitä koeteltiin sitten aina että koska ne parahultaiseksi tuli ne pestiin kovasti siitä ja liotettiin ja ja sitten keitettiin joka talossa yhtä lailla niin kuin niin kuin ne keitettiin syötäväksi ja aina täytyi muuttaa välillä siihen liotusveteen sehän olisi pahaksi tullut vaikka se tuolla ja ne jäädytettiin kyllä minäkin niin minä otin jäitä ja panin ne jäihin sitten vuorotellen jäitä ja kaloja että ne pysyi sitten hyvänä että ei ne mädäntynyt että paljon niitä ja siinä oli suuri ero kanssa kun niitä ostaakin ostivatkin kaupasta toiset oli niin ruskeita ja pahan näköisiä mutta kyllä toiset oli sitten hyviäkin taas

no kuinkas se hyvä räätikkä
räätikkäloota
tehdään
niin se joka paikassa tehtiin yhtä lailla sitten että räätikkä - kuorittiin ja keitettiin ja sitten sotkettiin jonka hienommaksi sai sen parempaa tuli vehnäjauhoja vähän sitten ravistettiin siihen ja kyllä minäkin ruukasin panna vähän kerman tippaa sitten että ei se ihan niin ja voita pantiin laatikoiden pohjalle tai tuokkosia tehtiin kesällä aina tuolla eihän niitä kaiken maailma tehtiin tuokkosia niin kyllä tuokkosessa tuli paljon parempaa räätikkälaatikkokin kuin - tuommoisessa läkkilaatikossa tuli hyvää
mutta ei sitä laatikosta puhuttu ennen
ei muuta lootaa - räätikkälootaa ja perunalootaa

puuroa keitettiin sitten kyllä melkein äitikin piti ja niin kuin minäkin että ostettiin riisiryyniä sen verran että sai sitä joulupuuroa että mutta kyllähän monin paikoin niin oli kauraryynitkin sitten vain mutta ja se joulu oli joulu että se
no kuinkas jouluaattona niin vieläkö silloin töitä tehtiin
ei muuta kuin hakivat heiniä mutta ei täälläkään ollut niin pitkiä heinämatkoja mutta muutamat niin kuin nuo Jaarilan kyläläisetkin tuossa lähellä oli Jaarilan niittyjä niin ne kävi sieltä hakemassa Jaarilan miehetkin ennen maailmassa mutta hakoja hakkasivat kun lehmät oli sekasonnalla navetassa niin niin miehet hakkasivat ja toivat tosiaan sitä heiniä ja peluja sitten tuolta riihen tykö ja ladosta heiniä tuonne - kotokartanolle että ei tarvinnut sitten juuri joulun pyhinä eikä Tapanin - jouluna eikä Tapanin päivänä mennä - rinnin kanssa tuonne ladolle
no jouluaattona lämmitettiin sauna
juu aikaisin minun vaarini oli ennen äidille sanonut kun äiti tähän tuli niin silloin ensimmäisenä vuonna niin se oli sanonut sille äiti puhui sitten että noin ettäs sen tiedät sitten että kahden aikaan saunaan jouluaattona ja kello kuusi jouluehtoollinen pöydässä eihän se mitään siihen mutta kun se oli vanha isäntä niin se äiti oli nuori kanssa kun se tähän Haavistosta tuli tuolta Orivedeltä siihen äiti puhui sitten että kuinka vaari puhui kyllä minä vaarin muistan kun se on saunassa käytiin ja sitten syömään vain yhtä suorastaan mutta isä ei koko yönä antanut kenenkään sitten nukkuakaan kun oltiin syöty niin eikä - auttanut tupatakaan kyllä me valvottiin piiat ja rengit oli yhtä hyviä valvomaan kuin ja kaikki jouluvirret isä veisasi ja veisattiin
no tuotiinko olkia pirttiin
ei yhtään minun aikanani eikä mitään että minä enää muistanut eikä päreillä vuorattu ole
mutta semmoista kuulitte puhuttavan
kuulin minä puhuttavan kovasti ja kyllähän mekin hoettiin kun suorilla rukiin olkia oli mutta isä ei antanut myöden se pelkäsi aina että kun takka pirtissä oli ja siinä oli iso koivuisista haloista valkea melkein paloi kaiken yön niin se pelkäsi aina sitä valkeata että jos häilähtää permannolle joo kirkkoon oli lähdettävä sitten kylään me lapset oltiin ensimmäisenä kun ei täällä -- se oli Juupaa silloin mutta tuonne tarvitsi sitten mennä Oriveden kirkolle mentiin tai kirkkoon kahdella hevosella kumminkin isä ei antanut piioista ja rengistä tarvitsi lähteä no setä oli kyllä hyvä lähtemään sitten kanssa ja isä meitä sitten kuskasi kuormallisen aina lapsia sinne joulukirkkoon Oriveden kirkkoon oli pakkanen toisinaan niin kova että kypenöitsi mutta kun häneen mylläsi itsensä niin Pehulan tasaisella ajoivat kilpaa väliin niin kovasti sitten kun pois päin tultiin että mukulat oltiin silmät kyynyssä reessä
no oliko kirkko silloin jouluna niin kuin juhlavampi
oli kyllä se oli vaikka ei ollut sähköä Oriveden kirkossa enempää kuin missään tuossakaan kirkossa mutta noin kynttilöitä oli niin tavattomasti ja sitten kun vietiin kynttilät kun enhän minäkään omin neuvoin niin huonona siellä mutta kun äiti oli sitten aina sitten mukana niin äidillä ja isällä oli sitten kanssa kynttilät ja talikynttilät äiti teki talikynttilöitä ja minäkin kastelin niitä kirnuun jo sitten ja että jokainen penkkiin eteensä sitten kynttilän pani rovasti Reinius oli saarna saarnassa useimmiten joka oli sittenkin luettamassa kun minäkin rippikoulua kävin niin Reinius oli silloin sitten kanssa Tapanin päivänä usein sitten äiti ja isäkin meni kylään kun mummu ja vaari oli Haaviston Eskolassa niin meistä lapsista ottivat jonkun sitten mukaan
kuinkas joulupäivänä käytiinkö silloin kylissä
ei eikä ei isäkään ei se sietänyt yhtään eikä meillä liioin täällä niin ei käynyt ketään että se olisi ollut vallan mahdoton ihme jos olisi joku höpsö tullut mutta ei kukaan Tapanin päivänä kyllä kävi vieraita paikkakuntalaisia tuolta mutta ei jouluna
kuinkas vielä siinä jouluaattona niin kyllä siinä lapset leikki
kyllä totta kai lasten ja sitten kun koulustakin oli päässyt niitä mitä oli sitten minä ja Justushan nyt ensimmäisinä oltiin mutta kun täällä huonompia oli sitten toisia kuinka ja monta niin tuota kaksitoistahan niitä äidilläkin oli aikanansa niin tuota ne hyppi ja temppusi ja tekivät omia touhujansa
minkälaisia niitä oli joululeikkiä
no ne oli niitä vanhanaikaisia niin kuin oli ennenkin että että jänis istui maassa torkkuen ja sitten semmoisia kaikkia joita kansakoulussa oli opittu ja sitten mitä nyt vain kukin lapsista keksi paistinsyöminen ja ja ihan vaikka mitä
mitäs se paistinsyöminen on
no kun sidottiin yhden silmät kiinni ja toiset kävi aina nyppäämässä sitä siitä sitten ja sillä oli piiska kourassa ja se huitoi sillä semmoinen pehmoinen piiska että ei se mitään tehnyt ja että joka sukkelaan koetti nypätä ja juosta pois niin mutta jota saatiin lyötyä niin se pantiin siihen silmät peittoon sitten tilalle niin semmoista se oli ja kyllä niitä oli niin monenlaisia täällä kun joulun pyhinä kävi nuo naapurin tyttäret Haukilahden tuosta kanssa niin ne oli semmoisia kömperöitä sitten vaikka ne oli jo isompiakin niin kuin sekin mikäs se nyt olikaan kun se istuttiin lattiassa noin jalat ristissä ja se kävi aina valkeata korjaamassa sitten että koska se pata kiehuu ja joka pääsi ensiksi ylös siitä niin ei sille mitään mutta siltä meni pantti sitten joka kömpyröi eikä päässyt pystyyn niin taas niistä Haukilahden tyttäristäkin niin aina jäi sitten siihen että eivät päässyt niin äkkiä pystyyn ja kerjäläistä että antaisiko hyvä isäntä työtä ja ruokaa semmoista oli siinä kanssa sukkeluutta tarvittiin kun kaksi penkkiä oli noin tuolla lailla noin pantiin kaksi penkkiä ja kerjäläinen keppeineen siinä ja sanoi että antaisiko hyvä isäntä työtä ja ruokaa - muista mitä se milloinkin sitten käski tekemään ja ja sanoi että mene sinne ja sinne niin siinä samassa taas ne vaihtui mutta jos se pääsi siihen vaihtajan tilalle istumaan niin silloin toinen taas pantiin siihen hommaan sitten että kyllä niitä on niin lukemattomasti no kun ei missään tanssissa kukaan eikä mitä jos nurkkatanssia jossakin oli mutta ei täällä pidettykään ja minäkin olin huono vielä silloin eikä siellä tullut muulloinkaan sitten paljon käytyä
no tuotiinko joulukuusi
kyllä melkein että se ei ollenkaan pois jäänyt me lapset hoettiin aina ja sitten kun täällä pirtissä oli semmoiset pitkät niin kuin sanotaan manttaaliparrut kun tämä on yhdeksän metriä tämä pirtti tuonne asti - tuonne ovelle tuonne talon eteisen oveen asti niin siihen aina panivat sen sitten kiinni että ei ollut pelkoa kaatumisesta se oli väliin sillä lailla sitten että ei siellä ollut tukkiakaan alla muuta kuin se oli siinä orressa kiinni kyllä kuusi aina pidettiin
no millä sitä koristeltiin
sanomalehdestä leikattiin koristeita ja saatiinhan me nyt vähän jostakin punaisia nauhojakin mutta kun semmoista verkkoa leikattiin sitä minä opetin sitten omillekin tyttärille mutta sitten tehtiin värillisestä se oli sitten kaunista kun Kopsamon koululla jo kun minä koululla kävin niin siellä tehtiin semmoista verkkoa mutta kun sielläkin oli semmoista niin kuin silkkipaperia Kopsamon koululla kun minä koululla kävin ja siellä kuusta koristettiin niin se tuota kun minä vedän tuostakin -- leikkaamaan tässä mutta näytän muuten

se iso paperi pallottiin tällä lailla näin ensi ei sitä kaikkea viitsi niin tuosta leikattiin noin päin tuohon asti että ei poikki asti ja taas se saman matkan päästä tuohon ja täältä puolen tuosta välistä sitten samalla lailla sitä tuli ihan niin kuin verkko sitten ja se oli kaunis sitten kun se oli kapea ja pitkä kun se hajotettiin se mutta eihän meillä semmoisia silkkipaperia ollut mutta sanomalehti oli hyvää ja sitten mitä nauhaa sitten jostakin saatiin siihen ja äiti väliin antoi punaista villaista lankaa niin se sitten oli tarkasti kerittävä sitten pois kun kuusi ruvettiin hävittämään ja ei namusia meillä mitään siihen ollut muuta kuin kynttilät sitten
niin Tapanin päivänä sitten ajeltiin
niin Tapanin päivänä niitä kävi täälläkin sitten isän ja äidinkin kylässä ja sitten kun minäkin jo olin ohjaksissa niin kuin minä ruukaan sanoa niin tuota se noin sama meillä sitten että sukulaisia kävi että ei me itse juuri mihinkään sitten päästykään kesken kaiken niin tuossa minä syntynyt olen tuossa tuolla - alapäässä pihaa tuo tuommoinen vänkkyräinen omenapuu on tuolla tuolla noin niin siinä oli sauna ennen suuri sauna ja porstuat ja ja sen kaikkiset niin siinä saunassa minä syntynyt olen tuo on on äidin omenapuu tuo se otti sen tuolta vanhan navetan takaa semmoisena taimena sanoi ja istutti sen tuohon ja siinä on niin pahoja omenia ne on ne on niin kuin ainakin aataminaikaisia vain väkeviä mutta siinä on kovasti aina ollut
no vieläkö teidänkin lapset saunassa syntyi
ei no annas olla se Martti se Valkeajoen saunassa se ensimmäinen poika tai kaksi poikaa olikin mutta se kuoli tulirokkoon se ensimmäinen ja se se tämä joka nyt on elämässä niin sen on talo tuolla Saarenmäki tuossa joen takana sitten kyllä minä olin saunassa Valkeajoella
no kuka siellä oli niin kuin apuna
täällä oli silloin täällä oli silloin semmoinen Heinäjärven Maija semmoinen vanha akka ei täällä ollut kätilöitä silloin vielä mutta sitten oli kätilö jo - Ellillä joka on tuolla Elkissä tuossa Harola tuossa täältä tuonne Niemiselle päin mennessä kävikin täällä juuri viikolla oli tulirokko raivosi silloin niin tavattomasti ja se vei paljon lapsia minun mieheni veljeltäkin niin kaksi lasta ja minun kaksi veljeäni meni siinä ja ja se meidän poika se Martti
no kuinka monta päivää niitä joulun pyhiä sitten pidettiin
no ei ne kyllähän ne sai ne pitää ne antoi nuo isännätkin noille palkollisillekin niin mutta sitten ei enää noita pääsiäisen pyhiäkään ei yhtään mitään mutta töihin töihin vain mutta ne joulun pyhät ne sai lorvailla kyliä kulkea ja jos se nyt sitten jos vettä vedättää tarvitsi niin kuin meilläkin tarvitsi tiinulla vedättää vettä tuolta joesta ja järvestä niin sitä toivat ja jos - elikonruoka loppui niin taas toivat ja missä he looteroitsivat ja talkoita piti ihmiset että ne vedättivät niitä - talkookuormia sitten halkoja ja puita ilmaiseksi ihan isäkin niin että tuosta liiteristäkin vain kun tuossa oli kaksi semmoista pitkää liiteriä jotka nyt pois siitä sitten on hävitetty ja - tuo vanha navetta on nyt sitten puuliiterinä niin tuota niin sieltä vain kahden hevosen vetämät reet sitten niin rekiä oikeita että ei ne ollut mitään parirekiä eikä semmoisia niin noilla Kopsamon kraatarillekin veivät ja tuossa Haukilahdessa oli semmoinen vanha pari niin sinne aina kanssa niin ne veivät ilmaiseksi vain suurikiitoksella kahvia saivat ja
että uuteen jouluun saakka oli semmoista vai
niin semmoista - että ei kun ei niitä paitsi jos oli jotakin tärkeätä ajoa niin ajoivat mutta että ei oikein mitään tuommoisia puulaakin ajoja niin kuin täälläkin meilläkin sitten kun oli noita naapurien metsiä ja täältä niin kortteerimiehiä oli sitten talvella niin että pirtin nurkat jytisi - se kärpänen siinä nyt kiertää
no kuinkas sitä uuttajoulua vietettiin
no siinä ei ollut mitään kanssa sitten sen kummempaa muuta että sitä syötiin nyt vähän parempaa ja sitten ei sitä kyllä sitten jo lopulta kun minäkin jo vähän isompi olin sitä tinaa valettiin sitten pirtin takassa kun isältä saatiin kun isä oli semmoinen kellojen korjaaja niin - aina mauruttiin ennen pyhiä siinä että antakaa meillekin sitten vähän sitä oli semmoinen valinkauha sitten että kun veteen sitten kaadettiin se tina kun se takassa sulatettiin ja talia vähän pantiin joukkoon mitä sanottiin sitten että kenellekä se sitten niin joko isälle äidille tai jollekin siskon nimelle tai itselleni aina kun se kaadettiin vesiämpäriin se tina siitä siitä tuli toisinaan niin heikkarin koreita sitten niitä häkkyröitä ja sitä - tuossa varjossa sitten katsottiin että miltä se nyt näyttää semmoista konstia pidettiin uudenvuodenpäivänä oli päivän valolla kirkonmenotkin ja sinnehän sitä mentiin sitten isä oli niin kova kirkonmies sillä oli hyvä veisuun ääni se täällä oli kanttori Hellsten semmoinen itse oppinut lukkari niin tuota isä kävi sen kanssa aina täälläkin kirkossa sitten niin lehterissä veisaamassa
no sitten tuli se Nuutin päivä
niin ei ne täällä sakkanuutti oli samaa meininkiä sitten se että että noin niitä talkoita oli ja tanssiakin pitivät sitten tuo Isossaniemessäkin niin usein oli sakkanuuttina tanssi mutta ei
minkä takia sillä semmoinen nimi on
en minä se on se on vain sen loppiaisen huomenissa se sakkanuutti että mitä se merkitsee kai se sitä että sakat kolistellaan noista - olvitynnyreistä ja - että kun se melkein loppui ja happani siihen asti joo
ja sitten alkoi arki
- sininen talven selkä niin kuin sitä sanottiin - mitenkäs sitä sanottiinkaan arkityöt ja reikäleivät no kyllähän se niin olikin melkein äidilläkin että nuo ei sitä rievää tehty juuri sitten muuta kuin se hapan kova leipä
mikäs siinä oli sitten seuraava semmoinen huomattavampi päivä
ei siinä tainnut olla sitten muuta sen kummempaa loppiaisen jälkeen että sitten alkoi tosiaan se sininen talven selkä että ei ne käynyt kylissä eikä eikä semmoista mitään
ennen kuin laskiainen
niin laskiainen sehän se oli voi hyvät ihmiset ei se ole laskiainenkaan sitten eikä mitään nykyään monta Jumalan vuottahan se on jo ollut mutta kun ajatella että kun tuostakin tuonne minun setä kun se oli vanhapoika niin se oli joka paikkaan sitten kanssa kun se oli niin kepeä siellä se kuolikin siellä Mikkolassa Längelmäellä sen Justuksen hoivissa sitten kun niin kun tuossa juuri tästä pirtin lasin alta tuo oli pirtin perälasi ennen tuo mutta tuossa ei ollut yhtään pensaita eikä puita ja eikä eikä aitaa mitään ja kun siinä neljä viisi henkeäkin meni metsärekeen niin se oli eri menoa ja huruu pitkiä pellavia kasvakoon ja äitikin niin se laittoi aina aikaisin niin kuin minäkin sitten taas kun minä emäntänä olin niin aika suuren padallisen sitten puuroa no makkaroita tehtiin aina jo aattona sitten noita verimakkaraa semmoista kun elikoita tapettiin syksyllä itselle ei sitä ostettu lihaa niin aina annettiin sitten niille laskiaisluistelijoille sitten kun niitä lapsia oli mäki kirjavanaan kun ne - rypöi ja tuli ja toisia itkettikin kun ne oli paleltunut tuolla ja kaatunut ja ja semmoistahan ne sitten puhuivat että ja kyllä minä kanssa samoiten äitikin niin niille koetettiin syöttää ja juottaa mitä ikinäkin oli niin kun sitä nyt oli siinä sitä makkaraa tosiaan ja ryynivelliä ja puuro että sitten ne huutelivat lapset kun ne meni poispäin talosta että pitkiä pellavia tähän taloon ja tuppuroita tappuroita toiseen taloon kun eivät mitään saaneet tai taas jos se oli toisin päin niin ne sanoi taas toisin päin että tuppuroita tappuroita tähän taloon ja pitkiä pellavia toiseen taloon mutta kyllähän minä kanssa niitä koetin aina syöttää ja tuo Haukilahti tuossa se on semmoinen se on Ruovedestä alkuun tullut nuo ihmiset siihen siinä on vähän sitä samaa sukua nyt sitten vieläkin niin sinne mekin juostiin sitten aina no samaten ne Haukilahden tyttäretkin tuli tänne siellä oli aina niin mahdottoman hyvää verimakkaraa että vaikka - itselläkin oli niin se toisen makkara oli parempaa
no tehtiinkö papusoppaa
juu - sitähän tarvitsi aikaisin jo aina oli pantava kiehumaan että se noin ehti kypsyä kun niitä tuli tuossa jo kymmenen aikaan ensimmäiset luistelijat ja toisia palelsi ja toisia ei kun niitä oli tyttöjä ja poikia niitä oli tälläkin kulmalla silloin niitä paljon se on sitten ilkeä se kärpänen minun täytyisi se oikein mojauttaa minun täytyy nyt varovasti nousta kun minä lähden muuten se viskaa menemään on niin kuin olisi vähän juovuksissa minussa on sokeritauti ollut viime kesästä asti ja Lyylikin sanoo että kai se nyt sitä sokeritaudin villiä on semmoinen hervottomuus
no käytiinkö laskiaisena saunassa
käytiin aina se lämmitettiin jo aikaisin ja sittenhän ne meni vasta vielä niin kuin isän ja äidinkin ne palvelijat niin tuonne tuonne tuonne jäälle ja - mäkeen mutta kyllähän sielläkin oli monta konstia kun eihän siellä puhuakaan saa laskiaissaunassa hyttyset ja kärpäset olisi talvella kesällä syönyt ihan olemattomaan jos siellä olisi puhumaan ruvennut ja kyllähän me konstailtiin mutta kyllähän ne puhukin toiset sitten taas että se oli aina - äidilläkin määrä että - palvelijathan sen teki ei se sitä itse lämmittänyt kun kaksi riskiä piikaa oli aina kun minusta ei vielä tekijäksi ollut niin se aina sanoi että se aikaisin että pääsee aikaisin saunaan että menkää sitten mihin tykkäätte

meillä on tuulimylly tuo vanha tuulimylly tuo tuossa tuo tötterö mutta silloin kun ne tuota navettaa reilasivat niin minä sanoin että on Petäjäjärvellä miehillä voimaa minä olin Saarenmäessä laittamassa ruokaa kun siellä otettiin perunaa ja ne kokonaisena tuosta kalliolta lykkäsivät tuon aitan tuohon isä sanoi että hän muistaa että hän olisi ollut niin kuin kahdeksanvuotias kun se tuolta mäestä tuolta tuolta mäestä niin tuotiin tuohon mäelle kyllä minä niin sata kertaa siellä tammen päälläkin siellä kun siivet siinä oli ja kun se jauhoi siellä tuli kauheasti jauhoja ja sinne istumaan kun se ei silloin kun se pyöri mutta kun se hiljaa oli niin minä lauloin että koko maailma kaikui sitten kerran kun muut ihmiset menivät Myyränmaahan tuonne ruista leikkaamaan ja sitten tuo isä sanoi sitten äiti että noin hän tuo jyviä sinne myllyyn että kun tuo tuuli rupeaa noin käymään että jauhata sinä no äitihän rupesi sitten ja minä ja Justus oltiin sitten kotona ja Justus oli kanssa vielä niin huono että ei sitten sitä sinne vienyt sitelemäänkään sitten kun sirpillä leikkasivat ja äiti haki semmoinen karpion vakka niin kuin sanottiin ennen niin makasiini oli tuolla silloin tuossa niin äiti haki monta sitä vakallista vielä sinne sitten - niitä rukiita tuolta makasiinista että se jauhoi ja voi hyvä maailma kun se tuuli irrotti yhden siiven siitä siitä myllystä se oli kauhea rysähdys tuossa ei ollut lasia eikä noita kuistia eikä mitään kun ne on vasta nyt myöhemmin laitettuja siihen nurkkaukseen se paiskasi sen siiven tulemaan se meni tuommoista sitten se mylly tuommoista lenkkuutosta ja no kyllähän me äiti konstin tiesi se pani sinne niiden riukujen päähän jolla sitä aina käännettiin sitä yläpuolta tuulta vastaan heitti lenkin sinne vain köyden lenkin ja me kolmisin minä ja äiti ja Justus niin kiskottiin se tuulen puolelta pois se myllyn yläosuus että saatiin tuota seisattamaan ja seinään sitten kiinni siinä on semmoiset määlyt tuossa seinässä ei siinä mitään vahinkoa tullut mutta se että rukiit jäi jauhamatta mutta kyllä se sitten rysähti voi hyvä luoja
kuinkas niitä kynttilöitä tehtiin
se kun sanotaan että kiirataan se tali kun sitä talia tuli niin summattomasti kun mutta ei äitikään kuin lampaan talia vain sitten mutta kun viisi kuusi lammasta ja seitsemät ja sillä lailla enempikin niitä teurastettiin syksyssä se hakattiin sitten ensin kirveellä pieneksi se tali ja kuumitettiin ne risut risat semmoiset kun se on semmoista risaa se tali oli semmoinen kotti sitten niin siinä sitten hakattiin se pieneksi sitten minäkin vaikka minä olin vielä huono niin kykenin sitä siinä nuijia ja hamarallakin sitten kirveen hamaralla sitten näin päin sitten hakattiin ja tehtiin semmoisia moskuloita sitten niin kuin keriä sitten siitä talista ja puserreltiin ja litisteltiin ja sitten tuota ne pantiin kuumiamaan sitten ne talin palaset tai ne semmoiset kerät kirnu sitten oli semmoinen vanha kirnu äidilläkin sitten ja siihen niitä ja pantiin se kirnu kuumaan veteen ja sitten ne talin moskulat pantiin sinne kirnuun ja vettä pohjalle niin eihän sitä niin mahdottomasti sitä talia että nyt tommoinenkin kirnu olisi täyteen no sitten oli tuota pumpulilankaa sitten semmoista kaupasta ostettua niin se pantiin tikkuun sitten tehtiin semmoisia tikkuja ja miehet veisteli ja siihen sitten pantiin lenkki sitten että se pysyi siinä sitten siinä tikussa ja niitä sitten ensi kerta niin hyvin hiljaa sitten nuo painettiin sinne kirnuun sitten että ei siihen mutkia tullut siihen kynttilään ja niitä pantiin monta niin monta kuin kirnuun sopi sitten niitä kynttilöitä niitä nauhoja ja hyvin hiljaa sitten aina laskettiin ja välillä pidettiin vähän aikaa noin ylhäällä ja kun oli useampia tikkuja niin pistettiin kodassa äitikin usein teki niitä niin pisti seinänrakoon sen tikun toisen pään että ne jäähtyi siinä sillä kurin niitä tehtiin kyllä ne mutta en minä tiedä mikä siinä sitten oli että kun toiset tuli semmoisia että ne valui niin kovasti ja tuolla kirkossakin näki monta kertaa kun toisten juoksi ihan lörönään vain alas se tali mutta ei äidille semmoisia ollut mutta paljon äitikin aina niitä teki joka syksy eihän niitä ostettu terriinikynttilöitä kyllähän niitä oli kaupoissa
no täytyikö niitä kirkkoon viedä muuta paitsi jouluna
ei muuta kuin itse eteensä vei joka vei eihän ne kaikki niitä vienyt mutta kyllä äitikin aina niin otti että se oli niin kuin mukavampi kun se oli siinä oman naaman edessäkin kyllä ne pitäjän puolesta oli muut kynttilät kun ei silloin sähköjä ollut
mikäs se kynttilänpäivä oikein on
se on se on vain semmoinen tavallinen en minä oikein sitä kyllähän se että se on se on vain semmoinen niin kuin kevään pyhän alku kun sanotaan että kevättä kynttelistä että ei sitä mitenkään kai sen paremmin ole
no kuinkas tuo pääsiäinen
pääsiäinen oli se keinujuhla oikein ja kylissä kanssa kulkivat ja kirkossa käytiin kyllä se oli isällä aina no niin mekin sitten taas niin kuin minä ja Maurikin niin käytiin hevosellahan sitä mentiin eihän sitä muulla no täällä kirkossa oli en minä muista sitä aikaa koska se rupesi täällä sitten olemaan olemaan tuota noin aina kanssa joka pyhä mutta kun ensin oli joka pyhä kirkonmeno ja sitten oli muutama aika taas että ei yhtään ollut niin tuota ei se pääsiäinen oli sitten kun silloin pääsiäislauantaina niin ei nyt mitään pitäneet semmoisia eikä niitä iltamia ollutkaan eikä niitä niin pitkin kyllä siinä aikaa oli mutta sitten - pääsiäispäivänä niin ei oli kanssa semmoinen että ei silloinkaan kylään menty muuta kuin maanantaina sitten kulkivat
kuinkas pitkäperjantaina
silloin ei kanssa kylään että se oli vallan ihmeen paikka niin kuin nytkin pidetään tälläkin kylällä vielä että ei pitkäperjantaina kukaan ei näe ketään kylätiellä
no kyllä siitä kuulitte että pääsiäisen aikaan ihmisten navetoissa käytiin
juu kyllä kovastikin ja kyllä äitikin oli sitä uskoa aina että kyllä niitä kulkee ja käy mutta en minä tiedä kävikö heitä mutta sen minä tiedän että lampaiden päät kerittiin pääsiäispyhinä niin äidin aikana kun kun sitten kun minäkin jo olin ja äitihän kävi sillä lailla silloin kun sen isän sisaria oli tässä kaksi vähät aikoja äitinsä kanssa tuossa oli semmoinen eri rakennus ja oli silloin sitten - pääsiäismaanantaiaamukohan se oli kun Karoliina-täti oli huutanut että mitä hyvät ihmiset että - mitä ne äidin keritsimet on täällä lehmien tiinussa kun se mummu oli käynyt niiden isän äitipuoli ei se ollut oikein äiti enää se oli uusissa naimisissa mutta oli kumminkin niin äiti oli sanonut että se kehui sanoneensa sitten että että ei suinkaan on varmaan nuo on äidin keritsimet ja no lampaiden päitä oli keritty sitten kovasti no sitten kun minä jo olin sitten taas - hallituksessa niin oli tuota olikohan se kun ne - laskiaisyönäkin ne kävi keritsemässä ja sillä lailla ja meillä oli sitten semmoinen lammas yksi sitten että sillä oli vähän sarven nupulaa semmoista sitten no niitä lampaita oli keritty ja nypitty sitten niin kovasti ja se oli jätetty kyllä se taisi olla laskiainen kun niitä sillä lailla kerittiin ja se yksi lammas sitten jätettiin keritsemättä ne kalvoi toisinaan herran tähden että kaikki sen pään ja selkärangastakin osa ja minä puhuin kerrankin sitten että olisivat helkkarissa tullut pyytämään minä olisin antanut enemmänkin villoja mitä ne olisi että mitä niitä koluamaan ja no sitten kun se poiki se lammas sitten kun ne kaikki toiset silloin laskiaisen aikaan niin keritsivät ja nyppivät kukahan oli en minä tiedä no sitten kun se poiki se lammas ja se teki karkkoset ja se noita oli semmoinen sitten että se kävi siellä talon navetassa niin silloinpas sen lammaspässin pää kanssa kalvettiin kun ne luuli että se on pässi kun sillä on sarvea ja kyllä ne niitä keritsemässä kävi äidin aikana vallan ne oli villissään mutta kyllä meidän aikanammekin niin kuin tuolla Haukilahdessakin kun ne se hätääntyi niin kovasti kun keritsijä hyökkäsi navetasta pihalle niin kaatui ja meni kovasti mutta ne tunsi sen siinä kanssa että se oli oman kylän ämmiä tuolta sitten se joka sielläkin kävi minä vielä puhun sitten että olisivat pyytämään tullut minulta kyllä minä olisin paljon enemmän antanut villoja sen kun mitä ihan suurikiitoksella mutta ei ne lampaat siitä miksikään pahaksi tullut mikä hassu heillä piti semmoinenkin olla kyllä ne niin noitua osasi oliko hänestä sitten mitään hyötyä en minä tiedä mutta kyllä - minun kumminkin niin elikot menestyi hyvin Veikkolainenkohan siellä nyt menee lapsuttaa
joku mies siitä hevosella meni
niin se on se Veikkolainen tuolta Kopsamolta sen on maita tuossa perintömaita semmoisia tuolla naapurissa
no mitäs muuta sitä pääsiäisenä
en minä siinä nyt muuta tiedä sitten silloin ei enää ollut mitään noita talkoita eikä semmoisia jotka oli niin suurena tekijänä niillä isäkin niin se oli ihan mahdoton että halkoja vain vietiin tuonne kun semmoiset ihmiset että ei ne niitä maksanut eikä tarvinnutkaan maksaa kun he tiesi sen mutta kun isä tykkäsi että kyllä sitä köyhää autettaa täytyy
no mihinkäs aikaan ennen noita lehmiä ulos laskettiin
no se oli semmoista että toisissa paikoissa tuuppasivat jo lumen sekaan mutta en minä sitä niin muista sitä aikaa kuinka se oli mutta ei äidin aikana enempää kuin minäkään niin en minä sinne mutta ne kävi tuolla isolla laitumella silloin paimenille laitettiin evästä kun mekin tuonne mentiin isolle puolelle sanotaan tuonne joka nyt on kanssa - yhtiöiden maa noiden siirtolaisten maiksi pirstottu ja tiedettiin siellä oli tämän talon torpparia Uskali sitten niin siellä oli semmoista puutteellista aina äiti varusti evästä sinne sitten aina meille pussit täyteen mukaan sitten ja sanoi että kun lehmät menee Uskalin tykö niin jättäkää ne siihen aitoviereen kalvamaan ja menkää Uskaliin no Santra tiesi aina koska talon lehmiä täällä lasketaan niin siellä oli lapset voileipien ja lättykasan kimpussa heti hyvillä mielin täällä on sitten oli toinen maa täällä kotomaaksi sanottiin niin siinä sitten taas vuoroteltiin mutta nyt ei siellä kenenkään lehmät ole noidenkin lehmät tämän talon Lyylin ja Ahdin lehmät niin tuossa ne on vainioilla heinää oli mennyt keväänäkin että ihmiset haki hakemasta päästyään
no kyllä siitä kuulitte että paimenia kasteltiin
juu sitähän ne tekikin minähän Valkeajoella kun siellä oli semmoinen kun minä siellä olin no minä sanoin miehille sitten että että pitäkää nyt varanne että te kastelette tai tervattiin ensin kun aamulla että ei mato pistä siellä oli semmoinen Tekla-niminen palvelija ei se niin löyhäkään ollut mutta oli se vähän semmoinen voi tässä maailmassa se haki mistä se haki isännän kauhean - likaisen mekon semmoisen päälleen ja sinne paimeneen menoon minä sanoin mitä sinä meinaat tervaa ne minun kumminkin sanoi minä sanoin älä hyvä ihminen että sinä häpäiset koko karjan - karjan laskiaispäivän jos sinä tuommoista mekkoa sinne päällesi no eihän ne sitä nyt ehdostaan sitten tuota ruvennut tervaamaan että se uskalsi sen mekkonsa pois heittää mutta sitten kun se palasi sitten ja siellä oli sen toisen veljeksen poika semmoinen Jussi-niminen poika sitten ja minä olin kanssa vähän aikaa siellä paimenessa mutta minä jätin jätettiin Myllytörmälle lehmät minä sanoin Teklalle että minä menen kahvinkeitolle kotiin että noin kyllä sinä ne tästä yksinkin nyt tuot jo kotiin että kun ei ne mihinkään tästä mene ja minä neuvoin sen Jussin sitten hain pienet tikaraput sitten ja se Jussi kiipesi sinne portin kujan päälle sitten ja vei ämpärillä minä annoin vettä sille pojalle siihen ja minä olen siinä kujassa sitten ja kun Tekla meinaa sitten mennä sieltä toisen pään kautta pirttiin ja pihaan sen puolen rakennuksen minä sanoin älä sinne mene märkään heinikköön jalkojasi kastelemaan että tule tästä minä olen näin sitten ja se kuja on tuossa se ja Jussi on tuolla sitten - juuri kun se Tekla siinä kohdalla niin silloin se poika hujauttaa koko vesiämpärin sen päälle ei se muuta kuin rupesi hyppimään ja valssaamaan siinä kohdalla niin kauheasti sitten eikä se siitä mitään välittänyt ja joka paikassa ne niitä koetti kastella kyllä sitä niin sai kynsillään olla paimenet että ne heitti vettä päälle paimen ylös kasvamaan lehmät alas lypsämään vielä sanottiin sitten on sitä
no mitä niille lehmille tehtiin että ei mato olisi pistänyt
tervattiin
nyt teille tuotiin ruokaa
- tuokoot nyt kyllä se siinä saa olla ei se niin jäähdy että se ei niille muuta tehty muuta kuin tervaa vedettiin kuonoon kahta puolta ja sitten tuota noin tuonne utareeseen sitten sinne utareen yläpuolelle vähän kun sanoivat että se estää että ei mato pure on käärmeet muka käärmeen pistämä
onko täällä noita käärmeitä ollut
on niitä toisinaan ollut kauheasti mutta minä tässä juuri noilta kysyin Ahdilta - niin sanoi että ei he ole nyt tänä kesänä mutta kun tuo postikin joka tässä ajaa sitä postia se ikäneito niin kahdeksan sanoi viime kesänäkin tällä matkalla tuosta Valkeajoen tyköä tuonne Turhalan tykö niin tappaneensa kyllä täällä yksi aika niitä oli vallan hirveästi silloin kun minäkin vielä oikein noin kotona olin niin
no onko teitä koskaan käärme purrut
ei ei ole purrut arvon täällä on se tietojenkerääjä nyt
juu käykää vain syömään
niin kyllä minä sitten menen että en minä nälkään näänny tässä mokomassa työssä